Më pëlqen të kem darkë për mëngjes sepse do të ishte një ndryshim interesant. Të shijosh tajurett e kripura si pasta o pica në mëngjes mund ta bëjë mëngjesin tim më të ngopur dhe të kënaqshëm.